अगर मिशंकाजे आखा सालमा सुबा नासतो दोपारण भोजन। या पिर सानते गड़ेन लंच कदे छुणन पड़े में छोड़ेंस दुपारण। क्योंकि सुबह एन सुबह खाई ले ते आखों दादों कामहोइजे। दोपहर खाई ले नी ते नींद आवे सालमा सुबा नासतो। दोपारण भोजन या पिर सानते गड़ेन लंच कदे छुणन पड़े। ने भोजन ने एरते खानों पे काहे कि रातों नींद नहीं राते। नींद नहीं आवे ते सूबा तक्लीफ़ रहवे रंथी दोपहर जी। भोजन खाचही छोड़ेंस दुपारण।